<hesitation> Omwaaka gwenkumi ibiri ikumi neitano, obwo obwiire buka bukankuza kare habwokuba nkafuna enda muka bantwaara ha police bansiba, baitu mukunsiba nkaihamu obumanzi habwokuba nkamanya kiki ekibakora munkomo, nayongera nagaruka narola ensobi yange narola habwaaki bansibire, kyampa obugumu kumpikya harugendo na saaha zinu orundoho habwokuba omwaana wange mwiine, ninsemererwa nawe.